Për büté da part 'd soldi ëntà caté coze ch'a custu menu <hesitation> ëntà pa andé mangé fora al risturant, ëntà fe atansiun a coza ün a cata e ëntà travié pi për avei pi 'd soldi